कोळी आपला जाळा स्वातक रवांग करतात, तो एक जाग्यार वैल्यान दुसऱ्या जाग्यार वाचांग तेंचो उपयोग करतात, मग तो शिकार करूंगुय आपल्या जाळेचो उपयोग करतात जिटून तेका शिकार करूंग चड कष्ट करूं पडना।